لو كنت اتمني يكون عندي لغة تانيه متعلماها كنت اتمني يكون عندي اللغة الفرنسية لاني دايما بحب اللغه دي وبحب الاغاني الفرنسيه وكان نفسي اوي اسافر فرنسا واشوف برج ايڤيل ف اااا كنت اتمني ان انا اعرف اوي عن اللغه الفرنسيه